Ke no'ono' o wau e pili ana kahi kahawai launa 'ia me ia'u no ka mea kela kino hele ka wai i ka 'ao'ao hema, 'akau, i mua, i hope, a aia ko'u kino e like me kela 'akau, hema,i mua hope la kela me keia la a o ka mea a launa me ia'u 'o ia no ka malie o ke kai.